Ny karazagna aretigna hita amigna piso alongany ah, raha ny fahafantarako ananjy ah, de le mifogny nify mifogny nify ka raha sena olona olombelogna mi hoe mialy nifigny de misolo vôvô ,de akeo koa le mihintsagna volovolony.